Arasa mokoieta pañandepo juri, kua arsa iyapi pe omboipi vaerasi guasu yandu iru teta rupi mbaeti yayemongueta tei outava ovae yande erei jaema yepe yaike yaja pupe